נקדמל נמשי נתפרג פילם בוהדי, קיכול כמל ומקאש אז'אג, גדא בוהדכ קיג'יק שוייה ויחיד, אמה א-סינימה מקתחסשה תפעול כביר, ובסרחא אלתג'ריבה تکון מומתעה בלא דחכ וחדרה פיוסט אלפילם.